यापन टेणवा खा देखार बनाओके मन भेले जौत उहे हरियार सग सबह हसैन तोर इय कोहणक साग भेलइ, घिउणक साग भेलइ । हसे राइक साग भेलइ । एस्ने एस्ने खाना खैले जौ हमर टेणवा डौल हसिय, डौल देखर हसिय